दूसरे देश में अपने देश के पैसे को बदलकर वहां का पैसा लेना हो, तो वहां के मुद्रा बदलने के केंद्र या मुद्रा विनिमय केंद्र पर जाकर आसानी से हम पैसे बदल सकते हैं। बस सही जानकारी होना चाहिए कि कितना रुपया, कितने रूपये में मिलेगा। जैसे, एक डॉलर के लिए अस्सी रुपये हो सकते हैं, उसी तरह।